Fɔɔkɔ, fɔɔkɔ, ŋná bɔɔ bá yáa sɩ fɔɔkɔ, baá fɔkɔ na ŋnáa? Álámɩná na ñ kpɩ ŋ kpínaná bʋlɩ bʋtɛɛ baá fɔkɔ bɩí yáa? Béé baá fɔkɔna na kpínanáá lɩ? Fɔɔkɔɔ baá fɔkɔna na kpínanáá lɩ. Bɔɔlɔɔ ŋnáa sɩ kpínɛ bɔɔ baa fɔkɔwa na lɔ bʋʋ pʋkʋtɩ, bʋʋ pʋkʋtɩí bʋká bʋʋ lísɩ bíñto kpínaná lɔ, tɔɔ bʋyáa fɔkɔtɔɔ ba dzɩñna sɩ bíɩ ñ fɔkɔ ñ fɔkɔ kpínanáá lɩ bɔɔyɛnɩ ba mɔsí fɔkɔ bɔɔyɛnɩ ka mɔsɩ dína dɛ bɩ sɩ fɔɔkɔ. Tɔɔr bʋká bʋyáa bʋ tákáa yɛ kpínaná lɔlɔɔ dɩí fɔkɔ bʋlɩ nɩ, bíɩ ŋñ gɛ ñ kpɩ kumólená, ŋñ dʋ fɔɔkɔ, ka mɔsɩ fɔɔkɔ ka gɩrɩ ka gɩrɩ. Fɔɔkɔ kpína ŋ gɩrítɔɔ bɔlíɩ dzɛ. Bíɩ tɔɔ bíɩ pɛpɛníŋɛ ŋwɛeŋñgɛ ñ kpɩíyáa ŋñ dʋ fɔɔkɔ, ka dʋ kʋtchá, kagɛ límɔ, ka kpɩ tí límɔ mɛ, fɔɔkɔɔ kpina álámɩná bíɩ ŋñ gɛ ñ kpí kpínɛ na bʋ lɩ dziró fɔɔkɔɔ ŋñ dʋ ñ kpíya bʋʋlɩ. Tɔ álámɩná ŋñgɛ ñ sɔ límɔ tɩtɩŋɛ na ñlɩ. Bíɩ ŋ sɔ límɔ lɔ ŋtá dʋ fɔɔkɔ bɔɔ, ŋtá sɔna fɔɔkɔ bɔɔ, yaatá ŋñ-ŋñ-ŋñ-ŋñ molosíí dzɛ, ŋñ molosí ŋtɩí dzɛ, ŋ tɔnɔɔɔ tirisí molo-molo ŋtá na ŋñná ŋ tɔnɔɔ ŋelesí. Yáa sɩ biñto vé ka wɛ ŋ tɔnɔɔ lɔ. Amá bíɩ fɔɔkɔɔ ŋ sɔna ka dʋ kʋtchá ka gɩrɩ ŋtɩ, ŋñná sɩ bʋʋlí máñ-máñ-máñ-máñ. Bʋ yelé fɔɔkɔ, fɔɔkɔ wɛná, bʋ wɛná bʋ bisíreé yá ñŋ ba lísɩ fɛ álámɩná bʋ wɛná bʋ bisíreé yá ka ka vʋ kala. Mmm fɔɔkɔɔ baá sɔna na bʋlɩ. Na bʋ kɔñkaa lɩ kpápkárásɛɛ tɔñ sɩ ohh: ŋ tá gɛ fɔɔkɔ ka sɔ ñ lɩ bɔɔɔ? Tɔɔ tɔmɔ bɛmɔɔ-bɛmɔɔ-bɛmɔɔɔ ɔ tɔñŋ dzɛ yáa sɩ bé, ŋtá yele ba yɛ fɛnɩ fɔɔkɔ bɔɔɔ? Kpákpárásɛ wɛná fɔɔkɔ níŋɛɛ yá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ baá yɛ. Tɔɔ fɔɔkɔníŋɛɛ sɔkɔwá ró tʋwɛɛ yá ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋmíɩ. Fɔɔkɔ wɛ, dɩ dzɩñna kí sɩ anagó samínaá, fɔɔkɔ wɛ dɩ dzɩñna kí sɩ <hesitation> búñbulíya, bɔɔ dáá dzɩñŋá kí doo kanáá dzɛ. <hesitation> fɔɔkɔ wɛɛ kʋ sokoriŋɛ, ɛɛ ŋtáa taa dzɩñ ka kɛsɩ bɔɔ, fɔɔkɔ kʋrʋwɛ ŋñ sɔ kɩ kʋʋ lí fʋtɩŋŋŋ! Bʋká kʋ tútú báásíya kayɛ fɔɔkɔ tɩtɩŋɛ, kʋʋ dési tɔnɔɔ wá léle-léle-léle. Fɔɔkɔ kʋrʋwɛ, ŋñ ná sɩ kʋ sokoriŋɛ dée, amá kʋ tá báásí ka, kʋ tá báásí ka kʋ tá. Kʋ tána kʋ tána dóŋɛ gbaagba fɛ álámɩná ŋsɩmɔɔ bɔɔ, kʋ wúlotɔ tá báásí ka vʋ fɛ álámɩná gbaagba ŋsɩmɔɔ bɔɔ. Bʋyelé na sɩ kpákpárásɛ sɔɔlí fɔɔkɔ kʋrʋ baá yá kɩ sɩ fɔɔkɔ gbɛtíkɔ, fɔɔkɔ gbɛtíkɔɔ dzɛ barɩí yɛna bí tɔkɔlímɔɔ baá yɛna bíí, baá yána bí kpínaná ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, dá tá báásí ka dzɩŋ sé tútúú ba báásɩ baá yɛkɩ bɔɔ amá fɔɔkɔ gbɛtíkɔ báa aŋʋ dzɩñ kɩ, kʋʋ ŋñná sɩ barɩí yá kɩ sɩ ɔkpɔtɔ, fɔɔkɔ gbɛtíkɔ kʋ kéñdzɛ. Fɔɔkɔ gbɛtíkɔ kʋ ŋñná sɩ barɩ ñŋ baa baa gnañŋá kí mɔ, baá mílíñgɩ kí na <hesitation> tákáradá, tákáradáá baá mílíñgɩ na kí, <hesitation> sɩmáa tákáradá, káá baá mílíñgɩ na kí, ŋñná kʋrʋ kʋ gbɛtí mɩnɛ léle kɔtí-kɔtí-kɔtí kʋ gbɛtí mɩnɛ kpítí-kpítí-kpítí barɩí yɛ fɔɔkɔ kʋrʋ gbɛtí kɔ fɔɔkɔ gbɛtíkɔ kʋrʋ ŋñná kɩ, kʋʋ yɛ ŋsɩ kʋʋ ŋelesí, tɔɔ kʋʋ ŋñná sɩ barɩí yá sɩ anagó samínaá dzɛ. Kʋ wárí, fɔɔkɔ gbɛtíkɔ kʋrʋ ró wɛ ké bɔɔyɛnɩ, ŋñná kɩ kʋʋ yɛ ŋsɩ kʋyɛ kaakíɩ mɩnɛ. Ŋnáa? Kʋtáa ŋtáa báásɩ ka ná kʋ gbɛtí léle-léle mɩnɛ bɔɔ amá fɔɔkɔ gbɛtíkɔ kéé kʋró yɛɛ. Bɔɔ baa yáa sɩ, ŋsɩbɔɔ fɔɔkɔ sɔkɔrɛɛ wáanaá lɔ mʋró dzɩñ, bʋ nɔɔ ma tɔñ ka kɔnɩí dzɛ.